gott kvöld og velkomin í

hittum á eftir Pál Stefánsson ljósmyndara hann er með nýja bók sem heitir Somewhere in Iceland sem er ljósmyndabók um Ísland en við tölum ekki síður við Pál um mjög merkilegt starf sem hann vinnur

við að mynda flóttamenn í útlöndum hræðilega mengaða staði og mannlega eymd maður furðar sig á því hvað Páll er í rauninni hugrakkur maður fréttamaður við ætlum að fara og skoða Guðbrandsbiblíu og fleiri biblíur með Ólafi Sigurðssyni gamalli fréttamanni pabbi hans og mamma hans söfnuðu þessu á sínum tíma og þetta er til sýnis í Skálholti þetta

stórmerkilegar heimildir um um Íslendinga hvað Íslendingar voru í rauninni framarlega í að prenta bækur snemma svo ætlum við að sjá

ungt fólk sem vann í samkeppni hjá Forlaginu sem

nýjar raddir og fáum hingað Óskar Guðmundsson sem er höfundur spennusögu sem heitir verið að ryðja sér inn á völlinn en þau eru hérna hjá mér Þorgeir og Kolbrún við ætlum að byrja á henni Steinunni Helgadóttur og það er bókin sem heitir samfeðra skáldsaga með mörgum röddum mörgum röddum

hún er með þessa frábæru grunnhugmynd um Janus sem kemst að því að hann á ellefu hálfsystkini víðs vegar um landið

sem eru öll jafngömul eftir að pabbi hans fór í ógurlega reisu með skipi með

og skemmti sér vel og hann fer í leiðangur til að heilsa upp á öll þessi systkini sín þessi bók er

aðeins við sögu og sumar af þessum sögum voru það líka mjög eftirminnilegar sem er einn af þessum bræðrum sem heldur stjúpföður sínum nánast eins og og það er hins vegar búið að breyta um sjónarhornið núna er það þessi þessi stjúpfaðir sem segir

með einhvern einhvern prívat tón og galdur sem er afskaplega skemmtilegur það er feikilega gaman að

eru í rauninni nánast eins og

heimsókn er nokkuð sjálfstæð en þarna er þessi Janus sem einhvern veginn flýtur í gegnum

ekki mjög sterkur karakter nei og svo þessi leigubílstjóri sem hefur farið um landið og eignast öll þessi börn don Juan hreint ekki þetta gerist auðvitað nítján hundruð sjötíu og fjögur það er eins og allir vita mjög leiðinlegt í gamla daga og ekki við neitt að vera það það hefur kannski skýrt þetta að einhverju leyti

þetta eru margar sögur

og hún leikur sér mjög skemmtilega með sjónarhorn stundum talar Janus stundum

tala þessi systkini stundum foreldrarnir í einum er það hundur sem fylgist með þeim jú svo koma þarna við sögu tveir tveir útlendir tannlæknar sem ferðast um á færanlegri tannlæknastofu og gera við tennur í þetta er mjög litríkt allt saman og mikill húmor í þessu

las efnið ellefu hálfsystkini það er ekki hægt að skrifa um það nema hafa húmor hugsið ykkur ef það væri enginn húmor í þessu en hún hefur alveg dásamlega kímnigáfu hún Steinunn og mér finnst hún megi nýta hana enn meir mér finnst svo gaman þegar maður hlær upphátt út af einhverri

svo skemmtilega sögð svo er hún mjög athugul og hún er mjög næm og hún býr að sálfræðilegu innsæi hún á óskaplega gott með að lýsa tilfinningum fólks og hún blandar oft saman bæði gamni og alvöru á mjög á mjög flottan og með sjónarhornið finnst mér oft gaman að stundum í byrjun er ráðgáta hver er að segja söguna já með hundinn þá er það síðasta setningin sem segir segir manni það þó að manni hafi fundist sjónarhornið dálítið skrítið hver er þetta eiginlega það sem manni fannst svo athyglisvert við raddir í húsi

maður vissi ekkert hver þetta var

hún af því við nefnum húmor og ýmsa kosti Steinunnar þá

það er eitthvert auga fyrir fyrir hryllingi það eru þarna hálfgerðar draugasögur og hryllingssögur innan um

bara hlutir eins og stofan þar sem eru krossaumsmyndir af

úr sjónvarpinu þar á meðal heimilisföðurnum sem hafði einhvern tíma birst í viðtali til að skammast yfir hægri umferðinni þetta er einhvern veginn skuggalegt maður finnur á sér að ef maður fer inn í þessa stofu er ekkert víst annað en að maður endi uppi á þessum vegg

það er marrið í stiganum eftir Evu Björg þetta er bókin sem var gefin út og fær sæmdarheitið að hafa sigrað í svartfuglinum sem er

gerist á Akranesi það er framið morð og lögreglukona lögreglukona rannsakar þetta og hún á það sameiginlegt eins og oft í þessum sögum og þar er sagt frá lítilli stúlku sem upplifir hræðilega hluti vel gert mér fannst sagan of löng

stytta hana hún lýsir Akranesi af mikilli nákvæmni stundum um of fannst mér og persónurnar eru svona kunnuglegar mér fannst ég hafa lesið þetta áður einhvers staðar annars staðar en þetta er alls ekki illa gert sterkasta persónan það það sem situr eftir í manni er lýsing á þessari litlu stúlku sem við sjáum aðstæður hennar móta hana og gera hana búa til í henni eitthvert myrkur sem mér

ágætlega að lýsa það finnst mér vera stærsti kosturinn við þessa bók þessi þessi lýsing þessarar stúlku það hvernig hún verður er síðan algjörlega hreyfiaflið á bak við bak við glæpinn og bak við alls konar hluti í fortíðinni svo er þarna dálítið dálítið stórt gallerí af fólki og maður veit mjög lengi ekkert nákvæmlega hvað hefur gerst hver hver er hinn seki það eru margir sem koma til greina

eftir formúlunni finnst mér þetta ágætlega gert

ég er alveg sammála því hún er hún er mögulega aðeins of löng og og eins og mjög margir þá finnst mér finnst mér hún

eftir að ná tökum á því að skrifa samtöl hún hefur tilhneigingu til að nota hátíðlegt að taka tillit til að þetta er fyrsta bók og hún getur

maður sér samt að það hefði þurft smá

mér fannst bókin ekki sérlega spennandi mér fannst hún það ég var mjög forvitinn að vita hvað hafði gerst og það kom mér á óvart það kom mér ekki eins mikið á óvart dauðinn í

kápunni kápunni er að yrkja um hana mömmu sína

með þessa bók Elísabet var alltaf að selja ljóðabækur fyrir utan Melabúðina og hér og þar svolítil harka þetta er sú bók sem hún gefur út sjálf en Forlagið ætlar að taka hana og gefa hana síðan út af því að hún hefur farið svo víða þessi bók Elísabet er höfundur sem á að vera hjá

og kaupa bækurnar af Elísabetu hún hefur einhvern veginn náð að þroska sinn stíl þannig að

maður veit ekkert alveg hvar Elísabet endar og listin tekur við hvað hvað er ljóðlist og hvað er bara lífið þessi bók er algjörlega úr þeim geira þarna er hún að að skrifa um dauða móður sinnar á hátt sem flæðir á milli þess að vera

einhvers konar skýrsla yfir í

afskaplega nákvæma lýsingu á frábær bók já já já ég held að hún hljóti að snerta alla lesendur mjög hún er mjög tilfinningarík á köflum stundum er hrópandi ástarjátning elsku mamma mín ein af bestu bókum Elísabetar hún gerir dauðann stundum að persónu

mjög sterkt hún talar um að mamma það eru setningar þarna sem maður les aftur og aftur þetta er þetta er mjög sterk tilfinningarík bók og hún bara hittir lesandann alveg beint í hjartastað til dæmis hérna brak í

dauðinn er mættur sá hana í eyðimörkinni var heillaður ástfanginn skrifaði henni bréf sem aldrei barst svo fær maður líka mynd af Jóhönnu mjög sérstakri konu sem var ekki að úthella tilfinningum sínum ólíkt dótturinni þetta er einhvern veginn hún er komin á lag með að vinna

úr sínu lífi hún Elísabet með öllum sínum kostum og göllum

einhver úrvinnsla sem er bara stórkostlegt að fá að verða

fá að vera fluga á vegg í lífi Elísabetar mjög falleg og heillandi bók það er nú gott við ætlum að fara og tala við hann Pál Stefánsson ljósmyndara um Ísland en líka um

staði í heiminum þar sem er neyð og harmur Páll Somewhere in Iceland þetta er ekki alveg fyrsta bókin þín nei hérna ertu á þessum slóðum sem þú hefur verið á í íslenskri náttúru af því bókin heitir Somewhere in Iceland

sé ekki Bakkafjörður og annað sem er það eru flestar myndir í bókinni úr Bakkafirði

sagt að Bakkafjörður sé svo ljótur en ég komst að allt öðru hann er talinn vera eitt af plássum á Íslandi í alvörunni

hann gaf mér mest í þessari bók þetta eru allt nýjar myndir þetta er allt tekið á síðustu tveimur árum ertu alltaf að ferðast um landið já

að ferðast

ég valið þetta finnst gaman að upplifa staði eins og Bakkafjörð eða

ferðalög eru heillandi og með myndavél þá finnst mér ferðalögin þau hafa tilgang það er formáli hérna eftir Alexu Reed hún segir frá því að hún hafi hitt þig sofandi á víðavangi þar sem hún var

kosningaferðalagi það er nú bara þannig að ljósmyndarar

þannig að maður þarf að bíða eftir birtu ég vinn oft á nóttunni og þá verður maður bara þreyttur ef maður sefur lítið þá tekur maður sér lúr yfir þau augnablik sem er versta birtan birtan sem er um miðjan dag verðurðu aldrei leiður á því að mynda á Íslandi það kom svolítið hlé á þessum

um tíma vegna þess að mér fannst ég vera að endurtaka sjálfan mig þó að ég hafi komið hundrað sinnum í Bakkafjörð eða Ásbyrgi eða Landmannalaugar þá er staðurinn aldrei eins það er birtan árstíðirnar einhvern veginn aðalatriðið jú að hluta nei ljósmynd er samspil birtu

og forma margir eru með víða linsu og aðdráttarlinsu núna er ég bara með standard linsu sem gera ekki neitt mér finnst það raunverulega einfaldleikinn er alltaf skemmtilegastur þú ert búinn að vera í ótrúlegum verkefnum erlendis þú kannski segir mér aðeins frá þeim nú er ég að fara til dæmis Brasilíu og Venesúela þar eru sem hefur ekki komið í fréttunum en þar eru yfir þúsund manns á dag sem eru að flýja Venesúela yfir til Brasilíu flóttamenn það er bara þetta er ekki

í sviðsljósið þá man ég að talaði við yfirmann flóttamannahjálpar þá voru komin tvö hundruð og fimmtíu þúsund núna eru þau sex

og hann segir ha þú ert fyrsti ljósmyndarinn sem kemur

einhvers staðar þarf maður að klára og ég er að klára núna bók um flóttamenn sem ég held að séu stærsta

mannúðarslys og hörmungar þeir hafa aldrei verið fleiri tæplega sextíu milljónir þú ert líka að mynda sýrlenska flóttamenn já það er hluti af þessu ég er búinn að vera að vera að vinna við þetta í þrjú ár ég er búinn að fara margoft til Malí til þar og svo í Frakklandi var ég í búðunum í Calais akkúrat þegar var verið að brenna þær niður

ég farið til Jórdaníu Tyrklands Líbanon Grikkland var í október í Grikklandi tvö þúsund og sextán þegar það komu þrjú hundruð þúsund í einum mánuði það var alveg ótrúlega erfitt svo varstu einu sinni að mynda menguðustu staði í heimi það finnst manni alveg ótrúlegt verkefni já það er ekkert búið vegna þess að svoleiðis verkefni þetta er langtíma verkefni sem maður er sýsla með í íslenskri náttúru ég sé mjög nauðsynlegt að vekja athygli á málum sem skipta máli í samtímanum er ekki erfitt að fá að mynda staði sem eru svona illa farnir og mengaðir jú jú ég hef kannski aldrei verið eins öruggur eins og þegar ég var í Perú í bæ sem heitir la er í fjögur þúsund fjögur hundruð metra hæð uppi í

það eru tvær námur þar annað hét blý og ein stærsta

svo eru þau með arsenik þeir eltu mig frá bænum því þeir vildu ekkert að ég væri svona að mynda en það voru alltaf tveir menn við bílinn ég gat skilið hann eftir opinn með

tveir menn sem pössuðu upp á mig ég fékk enga stöðumælasekt eða nokkurn skapaðan hlut

jú ég var tekinn í

og hérna þá lenti ég í fangelsi fyrir þær einar sakir að vera að mynda svona þar eru yfirvöld á þessum stöðum þar sem mannskepnan fer fram úr sér í

sóðaskap auðvitað vita þessi samfélög af því meðalaldurinn á er undir fjörutíu árum mér finnst erfiðast að mynda þessa flóttamenn vegna þess að þú veist það þú sem kemst alltaf til baka og þess vegna er mjög gott að sýsla við íslenska náttúru

bæði gefandi og

orða það hún hún róar mann þannig að margt af því sem þú ert að gera er í rauninni alveg þrælpólitískt ég held ég vilji vekja athygli á málum sem skipta

mannkynið máli því ég held að við séum svolítið að fara fram úr okkur til dæmis núna

eru allir hættir að taka plastpoka í Krónunni eða Bónus til dæmis í þriðja heiminum finnst mér það alveg ótrúlegt að sjá plastmengun ég hef oft verið að hugsa það hvað maður eigi að gera til þess að vekja athygli á svona málum ég held sem ljósmyndari þó maður bara hreyfi við tveimur þá hefur maður gert eitthvert gagn til þess að breyta heiminum til góðs nýjar raddir var samkeppni sem Forlagið efndi til um nóvellu eða stutta skáldsögu sem yrðu síðan gefnar út sem rafbækur við ætlum að hitta örstutt verðlaunahafana úr þessari keppni bókin mín undir yfirborðinu ég byrjaði að skrifa hana fyrir tveimur árum og þetta byrjaði sem

smásaga um unga konu

eina nótt og

veginn fóru að hlaðast utan á hana með árunum var alltaf að skrifa

aftur í þennan karakter hana Lenu og á endanum varð þetta svona sagan hennar Lenu eftir að hún losnar úr ofbeldissambandi og ég einhvern veginn ég hugsaði þetta aldrei beinlínis sem

ákveðinn söguþráð þannig séð en eins og það var tekið viðtal við okkur í blaðinu um daginn og blaðamaðurinn spurði mig hvort það væri ekki svolítil saga um áfallastreituröskun það var einhvern

hún fjallar kannski svolítið um það en ég hafði samt ekkert áttað mig á því fyrr en hann sagði það en þetta er svolítið saga um myrkur í sálinni og hvernig maður tekst á við það fjallar svolítið um þessa heima sem við búum í fjallar aðeins um þennan veraldlega efnislega heim og þennan andlega eða dulræna heim síðan

ungur maður að vestan sem flytur til Reykjavíkur og tekur þátt í öllum þessum heimum hann kynnist stúlku á samfélagsmiðlum og sagan rekur svolítið þeirra samtal og þeirra langanir svo fléttast

atburðir sem hann þarf að takast á við og hefur líka áhrif á líf hans þetta tvinnast saman og verður að

ákveðnu uppgjöri í lok sögunnar þar sem hann þarf að ákveða líf sitt

allavega er saga sem ég byrjaði að skrifa fyrir tveimur árum og fjallar um baráttu mína við áráttu þráhyggjuröskun ég byrjaði að skrifa hana klukkutíma áður en ég fór í fyrsta alvöru sálfræðitímann þar sem ég ætlaði að sigrast á þessum vandamálum og þarna fer ég í gegnum þetta hugsanaferli sem á sér stað á þessum tíma sem ég er að kljást við þetta

konur í mínu lífi sem hefðu ef til vill verið greindar með svipaða geðræna sjúkdóma

það hefði verið rætt um þetta opinberlega kannski núna er umræðan að opnast og þess vegna fannst mér þegar ég byrjaði að skrifa þetta mér fannst þetta ákveðin leið fyrir mig að losna

þessum hugsunum setja þær á blað og fara yfir þetta en upphaflega var þetta bara skrifað fyrir mig ég ætlaði aldrei að gefa þetta út eða neitt svoleiðis hingað er kominn Óskar Guðmundsson velkominn þetta er bókin sem var að koma út eftir þig fólk þekkir þig sem höfund Hilmu bókar sem vann verðlaun sem

besta íslenska glæpasagan fyrir fáum árum já og sló í gegn þú ert áfram með með Hilmu hver er Hilma Hilma er og er í rannsóknarlögreglunni og þetta er

hún er þetta er sterkur karakter sem hefur stóran bakgrunn hefur átt erfitt uppdráttar í æsku og nánast alla sína tíð en er gríðarlega ákveðin jafnt sem hún er viðkvæm sem gerir hana einmitt svo skemmtilegt að skrifa um þetta er önnur bókin um hún er aðalpersónan í þessari bók

hvað ertu að skrifa um í þessari bók þarna er ég að taka á kem dálítið inn á heimilisofbeldi afleiðingar þess og allt slíkt þótt það sé ekki svona meginþemað og þarna er ég að taka svolítið heimilisofbeldi en svo verður maður í upphafi að búa sér til einhvern glæp og og svo saumar maður og vefur þetta allt saman en þú vilt hafa einhver samfélagsleg mál

í bókum líka mér finnst það mjög skemmtilegt að gera það þannig nákvæmlega eins og ég er að gera núna í þriðju bókinni sem ég er byrjaður á ertu kominn með þriðju í kjarna inni í þessu þótt það sé kannski aðal hvað ætlarðu að taka fyrir þá þar tek ég fyrir kynferðisofbeldi og ákveðna stétt þar inn í og þetta er oft mjög erfitt að taka svona mál inn í en mér finnst gott að hafa verkefnin krefjandi hvað finnst þér vera sem gerir góða glæpasögu hvað hvað er

aðalatriðið að hún haldi þegar ég hef verið að lesa bækur

þegar ég finn að ég get ekki beðið eftir að komast heim til þess að halda áfram það segir mér í raun og veru allt um bók sem eins og bækur ættu að vera

mjög mikið þú

algjörlega það var talað um það í Kiljunni um daginn að þessi bók og bækurnar þínar væru dálítið ofbeldisfullar finnst mér henta

mér mjög vel og það er líka krefjandi að fara inn á ýmsar leiðir sem hefur að sjálfsögðu ekki kynnst sjálfur þar þarf maður gríðarlega mikið að nota ímyndunaraflið og afla sér upplýsinga sem ég er mjög duglegur að gera afla mér heimilda stór þáttur í þessu og einn sá skemmtilegasti líka en það er þessi að fara oft á tíðum inn í þennan myrka heim skrifa um það það það finnst mér óendanlega skemmtilegt en það býr ekkert inni í þér svona illmenni sjálfum nei ég get alveg viðurkennt það að ég er stundum hræddur að sýna

þetta eru allt myndir sem býr til og svo er það bara manns hlutverk mitt hlutverk er að færa það fram á trúverðugan hátt ég vil heldur ekki smyrja óhugnaði framan í andlit

því þú spurðir hvað mér fyndist um góða bók það er líka þegar ég finn að lesandanum er treyst að hann fái að njóta sín

þannig reyni ég að gera það en þú ert skapandi maður þú ert menntaður sem

já ég gert það í raun og veru alveg frá blautu barnsbeini ég var alltaf teiknandi og málandi og fór svo í svo fann ég það bara líka í skrifunum það var alltaf draumurinn að skrifa af því ég í raun og veru ég elska tungumálið okkar öll þessi orð sem við eigum og mér finnst ofboðslega gaman að setja saman setningar og og vinna í því og þetta er í raun og veru ég áttaði mig á því þegar ég byrjaði að skrifa til dæmis Hilmu og svo áfram

með myndlist og það að skrifa ég er í raun og veru að mála með orðum

ég nýt mín þarna algjörlega á báða bóga heyrðu það er gaman að fá þig hingað

ef allt gengur að óskum þá gæti það orðið við ætlum að fara austur í Skálholt við að hitta Ólaf Sigurðsson stórkostlegan karakter sem var fréttamaður hér á sjónvarpinu hafsjór af fróðleik hann setti saman sýningu á biblíum sem foreldrar hans Sigurður Pálsson vígslubiskup og Stefanía Gissurardóttir söfnuðu og þetta er heimild um Íslandssögu um

Íslendingar Ólafur hérna á þessari sýningu í Skálholti eru biblíur sem faðir þinn Sigurður Pálsson vígslubiskup safnaði í gegnum tíðina það má segja að hann hafi safnað þeim en hann var ekki bókasafnari í hinum hefðbundna skilningi hann safnaði að sér bókum biblíum

öllu sem viðkom kirkjunni ekki til að eiga nógu mikið af því heldur til að dreifa því til annarra sem höfðu mikinn áhuga en það má segja að þetta hafi allt saman byrjað vestur á Snæfellsnesi hann var

og hann hafði mikil áhrif á hann strax í æsku og ég held að það hafi ráðið því kynni hans af séra Árna hafi ráðið því að hann ákvað að gerast prestur og

veit fyrstu stóru Biblíuna og það er sem er gefin út átján hundruð fimmtíu og níu hann hafði

sautján ára gamall það hefur einhver gefið honum það segir sig honum var gefin hún þegar hann var vígður að Hraungerði það voru ættingjar hans sem gáfu honum hana og síðan hélt þetta áfram og þær bárust að þessar biblíur og þau litu á þessar biblíur sem gersemar sem þau varðveittu það var aldrei talað um þessar bækur sem peninga það eru ýmsir fletir á þessu meðal annars sjáum við prentsöguna hérna ljóslifandi best prentaða bókin af þeim var Guðbrandsbiblía það var mjög mikið til hennar vandað og vel heppnað verk en svo var allt mögulegt sem gekk á á næstu öldum á Íslandi

síðri að allri gerð og svo

svo fóru þeir að minnka þær þetta var eiginlega saga um hæga afturför þetta eru samt merkilegar og fallegar bækur en Guðbrandsbiblía skar sig alveg úr en það er ekkert smávegis átak sem hefur þurft til að prenta þessar bækur þeir þurftu að gera allt frá grunni þeir þurftu að kaupa stafina

til að setja og það þurfti að búa til nýja stafi því íslenska stafrófið var þegar komið með sérkenni í handritunum þ og ð og kommur yfir stafi og þess háttar svo skáru þeir út í harðvið myndirnar sem voru notaðar og upphafsstafi í bókinni svo þurftu þeir

prenta svo þurftu þeir að fá menn sem kunnu að binda inn bækur þessa þekkingu varð að sækja að verulegu leyti til útlanda og allt er þetta að ske á tíma þegar utanlandsferð tók gjarnan eitt ár því það var svo stuttur tími sem var sem var siglt hérna það þurfti að flytja öll tækin inn koma meira og minna á óvörðum seglskipum þegar það kom til Íslands var engin bryggja setja upp árabát og róa upp í fjöru þegar komið var upp í fjöruna þá þurfti að hengja það upp á hesta og fara síðan yfir fjöll og stórfljót þangað sem prentsmiðjan var því hjólið var ekki komið til Íslands það var ekki til neinir vagnar þetta er ótrúleg saga og svo prenta þeir á Hólum fimm hundruð eintök af þessari

bók sem er þannig að litirnir í henni halda sér enn þann dag í dag meira en fjögur hundruð og þrjátíu árum seinna svo þegar þessar hörmungaaldir eru liðnar kemur henderson Biblían henderson var trúboði í Bretlandi og hugðist fara til Indlands af því varð ekki af einhverjum ástæðum og hann fór til Íslands í staðinn og hann komst að því að þar voru menn á Íslandi kunnu svo margir að lesa meira að segja frá handritatímanum kunnu fleiri Íslendingar að lesa en almennt var þannig að menn vantaði lesefni af öllu tagi sérstaklega Biblíuna og hann fer að garfa í því að láta gefa út Biblíuna og endar með því að hann gefur fyrst út Nýja

í stóru upplagi og síðan svokallaða henderson biblíu í að ég held fimm þúsund eintökum

þúsund eintökum það er ótrúlega mikið síðan kemur hann með hana til Íslands og fór þrjár ferðir um landið til að dreifa Biblíunni og til að undirbúa það að menn stofnuðu biblíufélag sem úr varð skömmu síðar en ástandið þegar þessi biblía kemur til landsins það voru tuttugu ár frá

um það bil fjórðungur landsmanna dó og sjötíu og fimm prósent af öllum

búsmala þið getið rétt ímyndað ykkur ástandið í landinu á þessum tíma það hefur ekkert

eftir tuttugu ár en hún var kölluð

það kom til þannig að það voru það voru útlendingar sem voru

og þeir áttuðu sig ekki alveg á þessu

í henderson Biblíunni kemur af sniðugum mönnum af því það voru menn sem kærðu textann í Biblíunni töldu að í honum væru

villur sem væru guðfræðilegs eðlis og yrði að leiðrétta þýðendur voru nú ekki sáttir við það en breska og erlenda biblíufélagið gerði lítið úr þessu máli öllu nema það að þeir kölluðu inn upplagið og

það var annað líka sem fór í taugarnar á mönnum það var það að

geta að þessi biblía og þessi þýðing þó að hún hafi fengi þessi örlög þarna þetta er sú biblía sem við öll þekkjum þær eru allar úr þessari þýðingu sem er mjög fín og góð þýðing það er full ástæða að horfa á þessar á síðustu áratugum ekki síst þessa seinustu sem j p v forlag gefur út þetta eru afar vandaðar bækur til dæmis þessi nýjasta þetta er ákaflega vönduð Biblía gefin út í mismunandi stærðum fallega gerð í alla staði það er ekki endanleg hnignun á

öðru nær svo er kannski gaman að segja frá því að þú ert líka með allra síðustu útgáfu dreifingu Biblíunnar á Íslandi síðan nítján hundruð og fimmtíu hafa þeir dreift upp undir hálfri milljón af biblíu og Nýja testamentinu á Íslandi til alls kyns manna minna mega sín til fanga til unglinga til ferðamanna á hótelum og svo framvegis þeir selja engar bækur bara gefa þær svo er það frægasta bókin sem lætur ákaflega lítið yfir sér falleg lítil bók sem er eiginlega fyrsta dæmið um að kristni verður fyrir ofsóknum á Íslandi

kristnitöku og það er Biblían sem Gideonfélagið mátti ekki gefa skólabörnum í Reykjavík af því það var talin hættuleg innræting enda innifelur þetta kærleiksboðskapinn og fleira

þátt í okkar eðli Íslendinga sem ekki allir hafa í rauninni tekið eftir við höfum aldrei búið til Sigurboga við eigum engar hallir við eigum engar stórar brýr og öll hús sem voru byggð fyrir aldamótin nítján hundruð voru byggð af Dönum en við eigum til orð við

vorum að skrifa bókmenntir á tólftu og þrettándu öld sem enginn annar var að gera í Norður og Vestur Evrópu þegar presturinn kemur þá byrjum við á því að gefa út biblíur

hóp hóp fyrri þjóða sem það gerðu og í þýðingum sem voru bókmenntaleg listaverk við erum sem sé það er andlegt líf sem